اول شي ارحب بيكم ، واتمنى تتونسون اليوم بهاي الجولة ، لان غاح تزورون مدينة هي المفضلة عندي ، احب مدينة على قلبي - طبعا غاح تشوفون شي بين الحضارة وبين الحداثة ، غاح تشوفون وتحسون بالروحانية وبالاجواء الي غاح تجذبكم، وتغيدون ترجعون اكثغ من مرة حتى تزوروها مرة الخ